Yee juan, yee tu kue, yee kui, yee kuiji, yee nuu ha yee naranja, yee ujun yee azul, yee ujun yee kuiji, yee yo creo ke nadamas.